¿Xiná rzuu tïé ra g´avión gá ni rniën? Laní napní pur gap´ní pus motor rógíaz te chiní gun´ni gan indiezní juerz gí. Par zuní nap´ni pur idiení izhunyní <hesitation> gízhunyní te chi al izhunyní te chi doga ni gyiazní, doga gyiazní. doga gyiazní, hasta gizenyní guybaa. izenyní guybaa áh chi ni bali ni un ra trayectory, bili un canez gí izhunyní, entoncs queity-queity gac´gan chiniet´zan ni. Nugwuel tïé, tyopzani ryuu za casiony ni ryiabraní pero ryiéáh nap´ni pur chiën, chi gyiezyën zegaa <hesitation> nap´ni que gyiezyën gyiet´ni doga-doga, chí chi gyiezyën nap´ni por todabieh izhunyën ztï bicwue te chiní gun ni gan cuezpaní.